मैं अपन दोस्त ला बोलहु की भाई मैं जात हो, कुछ दिन खातिर एकर ध्यान रखबे। कोई एकरो ध्यान रखे वाला चाही, फिर जब तोके कोई मदद लगही, तो महुँ तोर मदद बर खड़ा रहुँ। जो भी खर्चा पानी होही मोर से लेबे, चाहे अपन बर अउ मोर कुत्ता बर भी।